Aya, yengey oran ye omto karanyan, baas. Kekor cha poror nyo mi yetei lo nyono kyama sukuu wena. Akuron konyoticha tukwul lo apkana, komkomishene. Aaai, kupika kongoticha pat yetei lokur, ata monechan, aai, ata pororis ko chan, kemicha nyu yetee, kyomishecha nyu nyo pichiy. Kengerecha ye nyu ombo kor <hesitation> ombo mwaka nyo le mpya. Kaam nye sukuu nyoman kabisaa, kupila kelele, ngo kupila nee. Nyo karam nyeenyu kupisa kakaam cha misho nyimo pichiy kupila nyu shala kup <hesitation> kupila nee kyamcha sukukuu nyo karam. Olenchan monechun arosa nyu wechara wolo, wolo kighto nyu sukukuu. Kachamkwa yee lenee nyaa nyalechi andan pichiyech kolo oningo aai karamach nyoman. Aaai kinyo kigheicha yee nyu klenyete asiyech ye nyuu otino koomishecha nyu lenyetekapecha nyo ketang koricho pat yanaa kighecha lenyete kigh papo aku kukur chipat pororis ko chi kumi pich kwomisyo. Ombo nyalechana po omisho yee nyu, kung’al cho kiteiyo nyu otile okwen kumelo karam. Amochechemei ye nyu ng’alechoni ye nyu mungu lo atini koshol pichino ombo omisho. Karam nyinoi kyomishi, keruyo nyo karam, akemumg’ nyo pichiy, kenget nyino karam nyu <hesitation> kapisa, kyaam sukukuu, kurot pot poror kutang katanyi, ako wo roo nyo karam, rot monung’o apa ruyo nyo karam. Kepa pich kuruyo nyo karam, keruyo nyu mpaka asiyech, aai kulukwa pat chai chini kakishel, kedong tikau le muchelen yetee po amna, kyamta nyo chae chona kupighyo mou lenyae. Kunyoru portongu nyi le afya aku nukis kmelo kwuskwas ye nyu lelo <hesitation> lenyino mende komonye peghet. Nyo karam sukukuu nyoman, kekoomishii, akeyio kigh ko nyo tunget soto, otino yupoy, yilotoi takat. Ata ruwoy monung nyo mniny lo, kule kubignan amna yoo kabisaa, wolo oman ye nyo mning yee mendo oman nyo wow lenya paamna. Sharunonyi, pat tutee apun, tobighyongote muyonae ko awoi wolo kityokoi, nyu achi le chai ye nye okyam chei <hesitation> chino, aa mpaka toyech kidogo lo kuretei, nyu sao sito, soa sapa, aas kechenyu ye nyu kechenglu nya kedongiu pa keto поної кера пус kelit pegh nyu ipar, akepa nyo kelit pogh, akepha nyu ketany ko ake oketa. keaneta nyo lenyae nyoman. Kenyoku por kigh kighyale misho nyi le stil <hesitation> kapisaa. Ata cha lentei petei hechomchome. Kumominge. tukwun welana omisha nyinu tekei por ngu, tenei per kunukisit. Atu kurunyi weri angea lo iruwunyi wena nyono kepeo lo itaghanyi weno lo iruwenyi katangu <hesitation> ruwonyi kitangu, atopo omisho kinyusyi por acar, mewo nyu, tikia lee, mewo. Chang'aa mewo. Aaa ha, ghachach ye nyu tukuchona nyu kapsa; tepeno pat katangu pat nyu, koro komoniku, ryeghei sodeku. Kumitoni munung'a. lo <hesitation> lo aai papo soro, pa kwomisyecha nyuu nyoman, pat chicha bighyong'ote nyu kapsaa, ketercha ng'aleku nyonan papo, nyo otom ng'ale chona le <hesitation> kuchini ng'olonoi ombo kau nyu, ksuwecha nyu ksuwa monung'o lo, kito karam ngalanata. Otino mwowu chi ngo le mzazi lo, lo. Kumburei, lenyi, kupichiy kesinona nyo kapsaa ombo sukukuu. nyoman, kunguru pich tono nyuu afyen, kalelk suru nyu chini pichi yech otino kyemoi sokukuu Aaai nyo karamach nyu kwa ochina ye nyoo. ku nyino meng'enyi skuisi kulenyona tungeti por nyu afta omoo katangu. Aaa ata neeko ku aku pichiyech, nyo karam nyu omisho. Keyokwu nyu • keyokwu soro nyuu mungu, otino. Kakerel nyu mwaka noni le. mpya aku <hesitation> mungu inyetech inyo pichiyi